Mịn payụk ɗa yamba atamgụ kọɗịm, mịn gị sịnụn, ụk kọɗịm layụngọn anangịmụ kọd laị yẹsu kod tẹịzẹ mịyẹm tadal tadal um ma mamam wụwgụ pịdịm yaz wụtan tadal tadalụm kị ịlụdụị n wataụ mana pịdị murnam ɓaanụm pụdẹị ɗok ga sọr pụdẹịm ɗọk ɗọk tei da sọrsẹ mịnị nị tan ɗiḳɗịgị tamatama yam sụgangụ ga mịnị yawa pịp, amma mọ pụtụ padam ɗọgụm da sọrụm ɗọkjẹ pụdẹị ɗọkɗọk, mịn payụk da anangịmụ la lịịnmụ gị watụị, mọ wa wataụ ɗọton anan jẹrwụ mọ ɗọtụ, mọ watu, konon yaan kẹnẹị lama ana laịnị ma kẹn kama ana laịn kapin anambẹẹn watọn nụm ana laị ɗọọnụgọ pịdị pamụd pịdị lẹkụk landam laara pụrụ tẹịjẹ pụrụ waịz ịk mịn teḍ ladam laara mịn sawa mọn njanan kọng mịn yaan waịzẹ ịmụ tama tama yagọ nọn? yadam gụ anangịmụ, ka pụdam ɗọk jẹ mịn waị ịmụ, mịn ad pụd tẹịzẹ min yaan pụdam kụdẹ pụd tẹịzẹn mẹndam yaagọ ɗama mịn pụgjịn gaị. Mịn panụk wam mịn pụgjịn gaị mịn pụnụk wam mịnị yaajịm, pọn sam ɓaan yam anam gaa yam lọmgụ tamatama, pụran waịz ịgụm yam lịịgọm ɗọk zẹ, mịnị wa ịl yaz palam waịz ịgị mịngị ya palam, anan gụdẹ ɗịzaụ maụwụ gị yazị pịdị sọr anmbẹẹna kị yazị sọrị sọrị mịyem da yar apẹ ɗịwụ kịyaz palam maụwụ, ta yar ap mụwụ mịyẹm yaụgụ yar ape ɗịịzaụ ụkmọ tẹdsịn ladan laara mịn gi yaan waịz ịk, la lịịnmụ kị yaz palam, kapin kọ tẹịzẹ wa yaz lọrọ, ka wẹẹn lalịịn mụjẹ watụ ka pas nụnị pẹm pụnị lan mannị lẹk kọ ya? pụdẹị ɓa yaz rọrọ ɓa, mọ- mọ lẹkụkẹ mụjẹ mọ sọọrẹ wa ɗot la sẹẹrị, ka pẹm watụ sẹb lannọm mịnị sẹbụn kị pụdam mọ warom pụdẹyụm ɗok jẹ, lịịgọm kọ pụrụụ waịz ịk, yaan tọp kọt yaz waịz ịk, waịz ịgụm ɓaanje, ko non kẹbẹị pẹ lị wa ta kịwụ wam ɓaan lịịgo kaa Ot la waịze ot la waaze mịnịm ɓaan da yar mụ mịn kal kịịmụ, mọ ya pụdeị min ɗọp anam palam, mịn ya palam mịnị kwa pọ yaz palamụm baanụ mịn wargọ ɗọnụdụm wan ɓaan mịn sọpgọ, min sọpgọ mịn padụn wa mọ la saara min padụn wam minị, ee mịn padụn wam mọ ɗọpị la yaabe mịn kabị mịyem sọbụk kịnwụ kede padụn la me kabị padụm la saangọrọk padụn yalam mụm wanam ka yalamụm taị ko kọndọm anembeena wụde sọb kwanum ɗọk dọ ɗọk yelụn yalam a pịp gị yaz <hesitation> ad tur ịk an meịz kị sama sịịnọ ɓaan mọ wụrọm ɓaan kọnje, mọ pụdeị watụ ɗịịzaụ wa kalaụ da ma la mọlụm ɗọk, yaan palam mi ɗịbụɗụm sanam ɓaanụ saan saanam ɓaanụ kị yaan palam kị yaan kọllọ kai pụr teịze pụr taeịze, mịn gị yimbe pụr teịze tị sọgụr da ke mụm pụr teịze sọgụm ta kemụm terem kwọm salị rap ze mọ ya mịngị mụr pọmụ mọ sọọre kaa lalịịn ɓa maadị ka mọndụk ter ụkse mọ sọọre ka mọndụk tere ụkse, wam an ụkmọm mọ maadụn terị teyi nan? pụrụ teịze pụrụ waịze ịk mịn gan saan wam mịlgọ ɗịmịn saagam, mọlmụn talụm wabụdnam ɓaan waụgụ pịdị wụtenụn tadal tadal mọnọn wapụdna mịn ween ape. Mịn tayịn apẹ ịm waịnụ ịm waịnụ tama tama, to pị taịzẹ gan otamụ waịz ịk waịz igụn ɓaan mịnị yaazị sẹ mịnị yaazị gayịm atamgụ pọndọụ yambam ɓaan da kẹmụ lịịg pụdẹị zẹ yamba to ka mịn pọnụk yamba tama tama mịnị yaz waị, mịnị yazị kọng amma <hesitation> mịmọ jẹ anambẹẹn adị yaan wamo waịz ịkị pẹngụr ịkị ti tẹd wa da kịwụ, kị yawaị kọbụn kọɗịm pịdịm yam gaa mịnị ya waịz ịk mịn gị ya palam mịngị ya wụro mịn ya palamụm ɗọk nam mam gị ya kị ɗobị kaɗa. mịngị pal pakmụ mịn gị yaan kaɗa ko mịn pal pakmụ mịn gị yaan kọl mana, kọl sasar mịn gị bẹlị waana ya tẹrsị oksu worop tersi ukse mịn gị yaan palam ɓaanụ mịn gị yịmbụn gị pụdam ɓaanu kwangụm yam nẹẹgọ ka pụrụ sịnọm ɓaanụ pụrụ sịnnẹ jẹ pụdọm kọng pa mịnị nẹ waịz ịmụ tamatama, tama tama ta pụdam baan kọng zẹm yamba ọndamgụ zẹ to mịn tag nẹrị mịn nẹg payịnɗayị tị anangịmụm ɗọọnọmgụ, nẹnụ ga pụdam mọị lịịgọm pụrụ waịz ịk zẹ, pụdam mụ mọ mad kịmụ wanangọn la kị yịllị to pụt taịzẹ pụdam kụdẹ tama tama mịn waị ịmụ tama tama mịngị ya waị min gi wai ịmụ saanam ɗọk nẹ. Ana laịmụ ɗa gị ya, kị yaan ga sa mụɗo,̣ to taan taịzẹ mamgị yayị mịnịn yaazị pụr taịzẹ ma ya ka wamo mamụ mọnọn saan la saara nọnọn saan mamu monong la lịịnụm tẹẹẹme mọ ya ɗam lọk saan mamụyịm, kaa amɗụkị ki yat kọ kẹɗẹ ịkị, amụɗụkị zẹ kuma a wam wọkkọ mịyem ono yawụn ga toom, saagọ amɗụka, yawụn gaa yịm sam kọng saagọ amɗụka, ɗụman a kẹn ị anambẹẹn kayị gayịm saagọ amɗụka, mọ nẹ gaam sa na taịzẹ pụrụ waịz ịk kaaan saan tẹịzẹ pụrụ saan saan waịzẹ ịgụm yịnị saụ saanam ɗama yịn milgọ ɗị yịn saagọm to sẹ wam ma wẹgọm pụdẹị taịzẹ saanọm mọ saanị pụdei je saanị ɗọtọ mịnị sa saanị taịzẹ mịn waị ịmụ saanị ɗọtọ, mịnị sa saanị taịzẹ mịn waị ịmụ saanị ɗọtọ mịngị yaan palam mịn gị sụgụm yamba mịngị yaan waiz ik miyem tal, miyem ɓaan wanɓunna tadal tadal sụm sama pụrum baan kụdgụdẹm baan zẹ pụdaị kọn tamatama mịnị payụk ɗa yamba mịn payụk ɗa anangịmụ tama tama kị kẹmụ kazak kazak kị kẹb la lịịnmụ kazak kazak, ka tak ọn la lawọm ga sẹgọ nẹ ta tal lị lịwịn tẹẹmẹ wamọn jaanị mọnọn ɓẹl ɓẹl sẹgọ ɗam nẹm, ad wamọụjaanị wan tọm sẹẹrị, Mọ ɗanyị wa ɗọt sẹẹrị ga pẹm wat la mana, saanẹị yag yaazị mọ watu sa wamanjaanan ɓaanụ, ịkị ya waịzi sị ɓa, landị mọnọn tẹsị ɓa kịn kasak kasak, ma lụkrị palam yabụd palam kị war ma apẹ mọ war pịsẹ ya palamị ki palụm pala kị yaan palam, mo ya palam lasaara yaan palam mamụ, palamun ɓaanụ ka kol bịkọl mịyẹn ịkị waịzị ka wẹẹg palamị yag kọng ba, anụk tọgọr tọgọrị nang? kịna, ba hamɗẹị pọ sịrụm anambẹna waị ịkị yaan wọk kụttọ ɓa mọ anambẹẹn ịn gọm ịngọm palam man ba sẹrọ, mọ ɓand ga palam lasaara yaan kẹndaụ palam mamụ mọ ya palam mamụn, yaan kẹnɗaụ ma palam ananjẹrọ, palamị nẹ sịdamị sịdamị nụm rọmo,̣ nee nụm kọl pal paka nẹ nụm kọllọm gị ɗobị rụbrụbẹ, ma mamụn ɗa wọrọp gị rụbẹ na taaịzẹ pịp anẹ lọlịịn ɓa yaazị wọpsịn nụm tagam laara wọpsịn nụm wama kịwụm lara lẹmbụdsịn kịwụ lịịnụm wọrọp waị kapin pụdẹị wa pụdọ ɗọọn ịgị kị tọbị pẹp, kị tob ɗọọn ịkị pẹp tamatama, to ki tobi peep, ka tob peb ɗam waị wa yaazọ kọng, kị mad tịɗị madsị ka mandụk tiɗị tịga? tịɗim ɓaan mọ madị zẹ madụ nam pụrụ waịz ịk nị warọ. Pụrụ san wam kong anị wọrọ, pụdam yịnị wa yaan palam anị war pụram mụn anamọl wụm talụm mọ pịdịm mọ kwanịn mọ yaaz wụtẹnụm mịn pịdịm tal anị warọ ma watu ịkị yag waizị mịn payụk da yamba ka wụp togọrị ɓaan mọ na sọpị zẹ anị mẹrgẹ n pụdọm mịyẹm wana kwanịnịn baan gị watọn maga watawu pongọ yịnịn wataụ mana yịnịn wataụ pịdị sịm ga mọlwụ mọ mana yịn yaan ɗị waịz ịk am mọ wọ watawụ kị wataụ gayịm kị atau pattụ nụm landa, pattụm nụn saanan ɗịkɗịk, pattụn nụm yalamụn kọng ma wụpọ, paputọn nụm taga, ka nụm wama la rọza wawamọ ɗoonum ịmụ minya kasak kazak. Mọ mọ watụn ɓaanzẹ ondamun mịnịn mana mịn ɓa waịzẹ ịmụ tamatama mịnị waị ịmụ mịn yaan murna pudẹị ɓaan pụrụ waịz ịk zẹm ɗọk zẹ, ɗam kamịn kwakọ waịz ịmụn ɓaanụ mịn tẹɗụn landam anambẹẹnana pụran mọ wa wawụn mọ mịnim mọ mana wamọ manụ mịngị ọnịm mịngị ọnịm mọ wa wụyọ ịkị waịzị wawụn pịdị wụtẹn wụm ɓaanụ, mọ ɗanyị la saan ɗọm nẹ, saan jau nẹ, la kọndọ, mọ war nịnyị wa yaan yat kọn la lịịnẹị ịkị waịnu ka anaụgụ wam kọng tị mana ɗịb la ɗesị, ɗẹsị jẹ n ɗesim wọmọ ar mamụm ɗa ma lassara wana sụmị wana gaa magị, to mammụ ɗẹsị mọ mọ adị wawụn ganda ịkị waịzị watụ ya mọ mọ ware ɓa on kanɗam pụrụ waịz ịgịzẹ wam kandam yịn yaagọ mana mọ wa ba sọpị pịdịm yịn ɗịzịn wayịn ị maụwụ tị nịngịjụ, mịnịn ɓaan mọ man jẹ ka nụm la lịịnmụ ka nụm mẹ mụ kanụm ananjẹẹrmụ ịmụm baan mịn yaangọn pụrụ waịz ịk zẹ adgụm baan tẹsị ịm je to mịnị ɓa tẹdụk adụk tẹịzẹ mịn gị yịmbụn pụdẹị mịn gaa wazẹ adgụn ịsịn mịn padgọ ta kọt pụrụụ waịz ịmụ ma sọrsẹ to mịnị mọn pụdẹịm pụdẹị tẹịzẹ mịnị mọndịm, ịm gan ya waịzị tamatama mịn payụk da anangịmụ atamgụ na taịzẹ ụk tọgọrụm mọ tọm anangịmụ yambam ɗọọngọ kị yịllị yam ɗoọnụn mụnị yam lịn wa pịp kanɗam mịnị wa yaan mẹrụk kọrịzẹ pịp, yam wargọ ụtam ọkẹị lịn pụdẹị zẹ ɗọk pụram mịnị wayịn ịmụ tamatama, to waịz ịmụị nẹ mẹrgẹ mẹrgẹ kọn tamatama ịmụ waịzị mịn payịk ɗayị tama tama to waịz ịkị anẹ mẹrgẹ,